Teji gentetʉgay que este pues cay hʉy hʉy jeja way tzʉctzacʉ way <hesitation> way chiʉ cuenta ca hʉywin tiumodo jejpa jeja pues todos todos tiempu ca'sa cay amargura cay hʉy quincajcuy cay hʉy hʉy mal modo way way <hesitation> cay wʉjʉ jeja cay como hʉy antʉgayjeeŋ u ellapʉtʉgayjeeŋ u numpa hʉ wʉtʉ ʉ ʉ hʉy tzʉcjaypa ellapʉ pues que way tʉjʉʉpʉ ʉ quey tzʉcʉ cap ca este hʉy chʉcpapʉ shinʉ que hʉy tzʉcjʉnajpa cay hʉy tʉjʉpapʉ parece que capʉ cʉtʉya wʉjʉ ca tuŋ pe cap mal tuŋ ca nʉcsaypapʉ shi wat este shi wat wituʉ de cap ca hʉy tzʉcpapʉ cap ca mal way wituwʉ ca wʉjʉpʉjʉ wa nʉcsʉ ca wʉjʉ tuŋjʉ poj cap hʉy yactʉcʉypa cay jeja hʉy yactʉcʉypa cay hʉy cuerpu hʉy yactʉcʉypa cay alma cay espiritu yamʉ hʉy paz llamʉ hʉy tranquilidad ye nas winji ye jeja winji shinʉ que cap todos tiempu todo cap tejiajpa cay jeja Con cay quincajwʉ con cay mal jeja hʉy siguichʉcpa hʉy jejwʉ hʉy siguichʉcpa hʉy jejwʉ y tec ellapʉs wat wituʉ ca wʉjʉ tuŋjʉ y ella el que chipa cuenta cay tzʉcpapʉ y witupa hʉy hʉy nʉmjaypa ca megʉye hʉy nʉmjaypa ca ni jʉscʉmegʉye pues ʉd isʉctʉya ʉ amcʉtʉlla ʉ cuidatzʉcʉ ʉd este jʉpʉcʉ de yʉji yen wʉtpaji yʉp wat wʉjʉ cʉsajʉ ʉd wʉta ʉd wʉtpa yʉsa ʉn tzʉcpa yep cap ʉn tzʉcpa wan tzʉcʉtʉaam entonces ʉd mas dios masaŋ jatʉŋ masaŋ ʉ cuidachʉcʉ paque ʉ pitzʉmpa de yʉji entʉ cap ca gente cap ca ca ca'sa nʉmpapʉ cap ca ni jatʉn ca ni mejʉlle cap hʉy pʉcchʉmp cap hʉy cuidachʉcpa cap wa tʉcʉya cay jeja wa tʉcʉya shinʉ cay unetʉgy hʉy chipa ca wʉjʉ tuŋ hʉy <hesitation> tzamjayaŋcʉtucpa timodo tiwʉ timodo jejpa timodo tejiajpa cay hʉy yʉmʉ jeeŋ timodo jejpa cay tʉkjʉ para que cay unetʉgay net hʉy nʉcsajpa ca wʉjʉ tuŋ ca wʉjʉ jeja